Po, nashta jom tu punu pak ma shumë kohve t'fundit se jam kah du me marrë ni pushim ma t'gjatë, diku rreth ni muj ditë edhe nuk po du me lon kurgjo pa kry. Se atje ku po shkoj osht zonë tjetër kohore edhe nuk mundemi kurqysh me u përshtatë sa i përket punve që i kemi ktu.